Ah gnane kiraro koa, da misy eka aloha e semely, iny farany ambany iny, da misy e tadikiraro, da misy e faux semely zay agnatiny o, de misy amzay ity hoditry, sy aiko e fizaka an'igny, fa misy gn'hoditry mandrakotry an'igny ambogny atoy sy ahita e tombognao.